To do dingə kəngə bla kəne naganai kəllabiya ngiya bəla aligangə baga doron bagayo akulya do lartə ngəde galdo gəshal diga ngadi fura ga bagayo gal nga funanaigo gəshal dirə gəshal gado amma gal gukula lartə ngəde funaguyarə galdə gəshal dija nga di furaya ga bəla aligaugə baga.